Pues ndeyuñu xa'ana te ko'o, iyo koro diwini, koro <hesitation> de toda manera koso de barro te ñu ko ni xena ña ka nakwana in ina taxa xena diwu tuku diwini koro, koro taxa, yaxi nxu xetiuna we'e